Anô regniko kara niakatra grady, tsara be si zegny ai, karankory nataonô nahatonga anô niakatra grady? Mbo mià torohevitry edy, mbô tantar-tantarao aminahy oe karakarakôry raiska nataonô, sady tokony mbô asiagna fety koa ne zegny ai andao mba hirevirevy avake mbô <hesitation> arozazinzaigny.